Na keirai ga magulina vanuga aonai pagama maguli aonai ewaguna wa vanuga aona wa ema vevilio wa e ema irauna ne oi pono laka laka aunai ia kunenai ga skuli wai aunai wa ia gera skuli wa rako vo vagi vo vagi e raawarawa vo vagi vo vagi ne taimu rekeara tarakana pere ga leana genai ga ai rigona. <hesitation> kunnai genai enai rako kanara e voveaina raupara eve rawa rakomo wa na ewaguna ne gema aiki o kwalana ge paira ole ne ia ma aurana ansa ga raioaliana auna wa klasrum pakurai ne gera skul e kamuna aurai ne vanuga aonai makina wa veaina mo wa ga laka makemake na aonai ne ga ai makemake na ana ga gia na kapu evevili ole e irau ole ia gera kila kopuna mo ga kilagia na wa ano evevili ole e e irau ole na ia ai garipa na au rekeara geve porogina ge irauna aniani kavarai or ano kavarai or rina a kamura rekea wa gira ia na aiga ripa rana rinara mage ma aoali rana no va gelegele e mobile tawara gema aoali rana wa ia wa maki gema va roke rage rana wa ne maga par agirana o Maga kilana eau e gema au alio ne no eau gema walana no varara e vi rana or wa eau veau ra eau ra veaira ga kilagi rana e ga kilana melomelo kopirai eau ge ragena kwalana wa eau iavunana e kalarana ne wa eau ge walana na wa eau wa pa eva kaliagira wara no parawa irau na wa na ewaguna pe gia aunai wa kunenai wa la bisketi wa fiftin toea i ga voira wai paradais bisket fiftin toea iai ga wai ra wai, raisi tu kina iai ga voira wai ne ewaguna anai wa aniani voira gema veleana ne ia gama awoawo na kwalana auna ugamagi rekea a apirana aura a gamagi ara wa no uguma e kamuna guma e kamuna ne aniani no eve keina aniani keina aura pakurai aniani voina e kamuna ne ia gera level kiara geve rigona na ia wa ugamagi ga gapirana aunai ia ga laka kwarana stoa karai ga ruga kauna aonai bisketi ga giarana, tukina ma iwana ne ga kilana e ekunena gena ten toea ea fiftin toea inai ga voira wai kwalana au kunenai paradais bisket e auna bubu na e uguku wai anai fiftin toea iai a voira wai. Ne ewaguna aunai auna sista kamuna ene veamai na ma moni ne e ugukuna stoai aunai arini waikulena avu kilana oru oina bisket po <noise> ririwa auna e voina tu kina tei toea, tu kina fifti toea na e kilaio apirane a voirana aunai wa au wa augamagi wa rakauna gena aurai ne aniani voira geve ragena na anianira makina no ai ka kamu na rakauna eva walarana, wa ugamagi ugamai a kalarana wa e makina vanugai ge aluna aounai kunenai numa ai vo kia numa kunenai wa vanuga aona mo ai ne ewaguna anai oi maketi na ono laka pene ao o ono ve oa o kuripa olo olo nai numa wa gira wa na oi Makerupu ro pono <noise> rawalia aunai oi Makerupu numana festina ove rawaliana ne ono ugamagi ra kunenai wa Makerupu wa ila geria vnuga aonai mo numa ia vulaa maki wa veaina pe ia maketi na e laka pene ao Makerupu aunai ia ga kali rakava wai kwalana numa ai vo <noise> e maki ono makina no mukuna kamuvagi aura ga kila wai laka laka kiara eve leana ne irau warana ge vagirana pa ugamagi kawakawa na e vagi wairana ewaguna pe <noise> ai lakai auna pe <noise> lam pa <noise> kapu mapararai ge alana <noise> numa maki ve kavi e maki gema vovagina Vanuga makina no ema ema raoli kei anawa ema va kirikiri ana ne rekeara ge kulakaina aonai geria ano alania rai ge ko ona, au geku aro pogo <noise> vanagia omina gait kia pio <noise> ao waikule o pgoma vanagi wa inaina veaira geria kwarana geria walana kwalana avo avo ena laka oana, anina ia rekeara wa gera alu lekwa lekwa pakurai ne wa eau veaira gama veu au vagi au vagi na gama kala au vagi au vagi na au a ugamagina ano wa ila wa kapurai ge mia aona wa gia gera gu ama ge kamuna aura pakurai ne wa speis maparara iana io e gapiana ga ira aurai aikina wa eve eve ruga alina wa aua maguli ole keihuna pene veamai pana kamu aunai wa au rekea a agia rana aura wa raka.